Pishkun mënd e mbash pë’ no tri ditë te u frighu, më no pranë zë fill e bunë fitur e ngë mënd hahet më.